Hiaj 'na' ni anin rruhuaj ta'aj hiaj ni'hia riñan 'ngo rasun mare, ni si rikij anin rruhuaj bin sisi 'hiaj anin rruhua 'ngo rasun nmare ni anin rruhuaj 'ngo nej koj 'ngo nej kij, 'ngo si ba riñan 'ngo chin' sani ka' 'ngo nej rasun tan ni ba ta'aj hia, ba 'ngo kakin riñanj asi hia ba 'ngo kakin' riñan ko'ngo ne' ni si anin rruhua ne' bin isi kabi ne' ka'anj ne' riñan ba 'ngo koj, ka'anj ne' riki 'ngo kij ka'anj ne' riñan ba 'ngo chin', ka'anj ne' ni kane ne' ni tinj kane ne' tinj kane ne' ni natikiñun chuba chaan ne' taj ta'nga ba 'ngo kakin' ta asi ka'anj ne' riki 'ngo nna nej, ka'anj ni'hiaj ne' riñan ngaj 'ngo to'ój ne', riñan ba 'ngo nej koj mare manj hiaj kabi ne' ka'anj urin ne', ni ka'anj kane ne' ni naka' rruhua ne' ni'ñun rruba ne', nga 'ngo kakin' ba riñan ne' chuba tukua ne', ni'ñun rruba ne' nga 'ngo kakin' sisi ba 'ngo sí na'an rruba ni'hiaj ne' nej, ba 'ngo nkwi na'an rruhua ne' ne' ni'hiaj ne' sani hiaj ka'anj ne' tamanj, ni kini'ñun rruhua ne' ni'hiaj taran' 'ngo rasun kij ba, ta chi'i sisi anin rruba ne' bin sisi ka'anj ne' ni run' 'hiaj riñan ñan ba 'ngo kij mare ta, asi riñan ba nej 'ngo koj mare ta ni bé ta'nga ta bin ki'hiaj kanin chuhua chaa ta 'ngo ta a'ngo ne' áj, ni ka'anj ne' ta bin si o'oj kanin rruhuaj hiaj, ni'hiaj riñan 'ngo nej rasun mare hiaj 'na' atuj 'ngo rasun mare ta chuhua chaa ta 'ngo ta a'ngo ne', ni kani rruhua ne' u'bin bi si ki'hiaj ne' nga ta áj.